Kijo nikifurie mifiri yoshe, nifurie iyo marughu, yachanganywe na maghimbi. Ni kijo kicha mnu, kwanza kighire nguvu na ukakiya kwairima phoiya ngoi. Kwai mfiri woshe warua kindokicho chafo henaichio maghimbi na marughu wachinona. Henaicho kindo nikifurie kindokichaa nikiya wavinjichwa nikuichokie ikea na kyavunjithaa nerera kanahikohuko nichichorundu mchaa. Henaicho kindo nikifuria mifiri yoshe ni maghimbi na marughu.